komið sæl það hefur varla farið fram hjá neinum að Elísabet Margeirsdóttir vann það afrek

í síðustu viku að hlaupa fjögurhundruð kílómetra yfir eyðimörkina í Kína hún hljóp þessa vegalengd á innan við hundrað klukkutímum fyrst kvenna það jafngildir því að hlaupa tvö og hálft maraþon á dag fjóra daga í röð hún er komin hingað í Kastljós velkomin Elísabet takk ég ætla bara að byrja að spyrja þig ertu búin að jafna þig

frá Kína ég kom bara heim í fyrradag en fékk svo tíma til að ná upp svefni og sofa líkaminn er tiltölulega fljótur að jafna sig eftir þetta smá bjúgur á fótunum segja komin sjötíu og fimm prósent til baka fyrir okkur skussana sem erum alveg

eftir tíu kílómetra hvernig er hægt að hlaupa fjögurhundruð kílómetra þetta er náttúrulega búinn að vera langur aðdragandi hjá mér skiptir mestu máli í þessu þetta hægt ég var búin að setja mér markmið

á fjórum sólarhringum það bara tókst melta það að það hafi tekist hjá mér að fara þetta á þessum tíma það var ekkert sjálfgefið

gott skipulag og treysta á sjálfa mig hafa trú á því að geta þetta hvernig vildi það til að þú ákvaðst að taka þátt í þessu hver var aðdragandinn ég ég var eiginlega búin að gefa það út fyrr á þessu ári að

mjög löngum hlaupum svona vegalengdum yfir hundrað og sjötíu kílómetrum en svona fór ég í í maí á þessu ári og kynntist skipuleggjendum þar sem tengjast þessu hlaupi í Góbí eyðimörkinni eiginlega þeim að kenna að

var boðið í þetta hlaup og ég gat ekki annað en sagt já við skulum sjá kort af leiðinni sem þú hljópst þið ekki eftir stíg heldur eftir g p s punktum af leiðinni til að hafa í g p s tæki þurftum í rauninni bara að rata allan tímann stundum var það auðvelt ekki svo auðvelt sérstaklega ekki að næturlagi það gerði þetta fyrir mig

mjög

var ekki bara að hlaupa eftir merkingum heldur þurfti maður þetta var leiðin sem var mælt með að fara en maður mátti á milli tímatökustaða fara þá leið sem maður taldi

bestu

löng vegalengd milli jafnvel yfir gil eða

þá var ekkert endilega best að vera á línunni eða heldur þá gat maður aðeins hugsað bestu leiðina til að komast á milli staða þetta er svolítið eins og ratleikur já í rauninni á fullu allan tímann að hugsa og pæla í leiðinni hvað væri langt á næstu stöð

hugsa um sjálfan sig ef

fannst eitthvað vera að koma uppá þá reyndi maður að bregðast með góðan búnað á sér

ótrúlega skemmtilegt ferðalag hérna sjáum við annað kort þetta jafngildir

því að hlaupa frá Selfossi til Hafnar í Hornafirði vá en aðstæðurnar eru töluvert aðrar er það ekki góbí eyðimörkin er einn harðbýlasti og erfiðasti staður jarðar hvernig voru aðstæður þarna aðstæðurnar voru fyrir mig bara góðar ég var kom

heitt yfir daginn stundum var mikið rok með ryki og sandi beint í andlitið það var ekkert alltaf skemmtilegt hitinn fór vel í mig ég var reyndar búin að vera

mánuði á undan þannig að hitinn var aldrei neitt

hafði áhyggjur af en það var kuldinn sem var verstur það eru ótrúlegar sveiflur

gert það að degi til en

þannig ég þurfti að fara þarna yfir svona fyrir miðnætti það var svona mest krefjandi það var rosalega kalt ég var komin í fjögur lög af fötum þannig að það var ákveðin ákveðin lífsreynsla að komast í gegnum það plús það að vera rosalega ekki búin að sofa mikið er góð spurning ég myndi segja kuldinn kuldinn

þessar tvær nætur í þessari hæð voru voru krefjandi ég var í alvörunni já þurfti að setja hausinn undir sig og halda áfram en en einhvern veginn var aldrei

sem ég hugsaði að þetta væri ekki gaman eða þetta væri

entist allan tímann ég segi eitt skemmtilegasta sem ég

en þú sefur

ekki mikið á leiðinni eða hvað nei ég náttúrulega ákvað það ég leit á þetta sem keppni eins og hvaða keppni sem er sem ég

hvílast ég svaf samtals alla þessa fjóra sólarhringa í

klukkutíma tvisvar sinnum í klukkutíma svo styttri pásur kannski fimmtán til tuttugu mínútur mínútur þar sem ég lagði mig og datt stundum algjörlega út en stundum ekki maður ímyndar sér kannski að það erfiðasta við þetta sé andlegi þátturinn já er mjög gott að búa að löngum hlaupum ég hef einu sinni lokið keppni sem tók meira en hundrað klukkutíma fyrir tveimur árum og hafði trú á á því sem ég var að gera já maður les lýsingar á því að þarna voru hlauparar sem voru taldir sigurstranglegir til dæmis tveir Bretar og annar þeirra helltist úr lestinni vegna ofkælingar og hann upplifði þá ferðu að sjá hluti ferð að fá ákveðnar ofskynjanir en líklega mismikið milli fólks

ekki að hugsa nógu vel um sig eða

hvílast nóg gengur of langt og þekkir ekki

sem maður fer inn í aðra nótt í myrkri óvenjuleg þá fer maður að sjá úr steinum og gróðri þá sér maður alls konar skemmtilegt þarna náttúrulega á fjórðu nóttinni þegar ég er að hlaupa á hraðbraut

fimmtán kílómetra þá þá náttúrulega þá sé ég ég

oft fólk ég held það sé fólk þarna en það er ekki ég bara hluti af þessu en ég er fullkomlega meðvituð um það að

er aldrei hrædd ég geri mér geri mér fulla grein fyrir því að þetta eru ofskynjanir sem fylgja svefnleysi sá sem sigraði í karlaflokki Kínverji lýsti

að honum fannst eins og það kæmi leigubíll upp að sér á leiðinni að tala við einhvern þá þarftu að fara að hvíla þig einn Breti

var farinn að tala við skuggann á sér

þá þarftu eitthvað að athuga þín mál hvernig er hugað að ykkur á leiðinni eru stöðvar þar sem þið stoppið var var fylgst vel með heilsufarinu ykkar já þetta var ótrúlega flottur viðburður og vel að staðið ég kann ofboðslega vel að meta þegar staðið að hlaupum fjörutíu kílómetra fresti eða á tíu stöðum voru og þá gat ég fengið sem sagt sem sagt dót sem ég hafði sett sett í box og þarna voru sjálfboðaliðar þarna var sjúkraþjálfari og alltaf

tveir breskir læknar breskt læknateymi sem tók þátt í þessu

til að fólk kæmist

án án vandræða nákvæmlega ég ætla að kynna til sögunnar tvo

þetta eru skórnir sem þú hljópst í á leiðinni held frábærir skór þeir ég

ákvað að taka þá með mér heim og eiga þá svona til til minningar

líka gaman að margir skipta um skó í svona en

spyrja þig hvað rekur þig áfram hvað fær þig til að langa til að taka þátt í svona mannraun góð spurning

eitthvað meira svo var ég plötuð í Alpahlaup hundrað kílómetra fyrir sjö árum síðan

ótrúlega spennt að taka þátt í nýjum keppnum og þetta eru líka ferðalög sem tengjast þessu

það er ekkert skemmtilegra en að hafa góðan tilgang til að

nema að hafa einhvern tilgang mér finnst gaman að reyna á mig mér gaman að hlaupa allt í kringum þetta í tengslum við þetta skemmtilegt þannig að fyrir mig er þetta ekkert jújú

drifinn áfram af markmiðum

taka þátt í keppnum en fyrst og fremst og er þetta algjör ástríða fyrir mér fólk er ekki alveg að tengja við svona vegalengdir en einhversstaðar verður maður að byrja ef ég get að byrja einhversstaðar þó það fari ekki fjögur hundruð kílómetra þá er ég mjög glöð með það en

eins og afreksfólk í íþróttum eins og sem er í golfi eða fótbolta lifir á þessu

fær stórar fúlgur fjár fyrir að standa

færð þú mikið borgað fyrir að taka þátt í svona nei ég er mjög þakklát ef ég fæ hlaupaskó og hlaupagalla og úr og þetta sko það er algjörlega ómetanlegt að vera með góða styrktaraðila en en en fólk sem er í þessu sporti er ekki

til að kaupa sér sportbíla

þannig að þetta er ekki svona

eigi eftir að vera stærri í framtíðinni en

þetta er frekar ný

klárað þetta svona vel og vera komin á meðal okkar aftur takk fyrir komuna í Kastljós